त्सेम प्रएनि कोम्मुनिकिस्ये न एब रैलेइनैनिम्। अ कुअ अल्द मान्सि प्रएनि बैदि गरन्ग् एब रौन्गुइअ। भिसेर बन्सिन् एक्स्प्रेस्सिओन्स् बोद्य् लन्गुअगे। अम्पैने स्मव स्गौस्नि इउनिक् सोउन्द् दिकुजेन्ग् बर् कोने। अम्पैने <hesitation> मोनम् सुनय्। अम्पैने तोउछ् बिल्पर् जन्ग् कोमुनिचते कलम् ल इए। त्सेम प्रा गौस्नि लन् जै स्मव् नै पर् जोन्ग् बर् चोम्मुनिचते सिन् कलम्। अम्पैने इतिन् जन्ग् कुलुन् नै। हन्द्शके लन् नै। इपेर् बैदि। अ कु जन्ग् चोम्मुनिचतिओन् ज इए।